جسم الكتب على حسب الحجم والنوع أو ممكن ترتبها على حسب الحروف وترتبها بمكتبة أو برفوف. استخدم الفواصل بين كل مجموعة. وتنظم الكتب على حسب اهميتها ونوعها إذا كانت تاريخية درامية.